خطرا كانت كاينة اون طومبات، حتى لي زابيتون تاع لا كوط لقاو هاكا واحد البابور جاي, جايباته لا طومبات, عارفو بلي ماليه سيرمون يكونو مودرين ، ايا هاديك هيا ، هودو يعاونوهم باش يخرجو من البابور تاعهم و يشوفو واش عندهم ، حتى شوكاو ، لقاو هادوك العيباد اللي في البابور ، ناس لابسين قش قديم بزاف ، رافدين سلاح فريمون قديم ، باريود لي سلاح مابقاش هدوك سيوفا و كلشي ، كي سقساوهم، بداو يعطيولهم بلي هوما ، جايين من ايبوك فريمون قديمة ، و هناك عرفو بلي سو سون دي جون لي راهم يفواياجيو دون لو طون بلا ما يفيقو